يعني شوف كمية الفلوس الينفقها الواحد على الأكل بالرياض تختلف من شخص للثاني وعلى حسب كام واحد في بيته وشلون عاداته بالأكل، يعني تجدر تجول إن الواحد بينفق من متين إلى خمسميت ريال في الأسبوع يعني تقريبًا من ثمانمية إلى ألفين ريال في الشهر بس هذا طبعًا رقم تقريبي و ممكن يزيد أو ينقص على حسب.